Iyaa omuntu opo ndi kale nda panda nondi wete kutya nguno omuntu goku kaliwa pooha naye. nomuntu te vulu oku simaneka. nomuntu tandi vulu okuya puye. ndi lile nando uuthigona wandje nenge ndina ngaa uudhigu wontumba nda pumbwa nando ehungomwenyo. ota pumbwa oku kala omuntu. tango unene shono ihandi shi dhimbwako ohandi popi aluhe. omuntu na na kale ena etilo kalunga aluhe. Ta kala iisimaneka ye mwene. ta kala omuntu ngwiya e hole ngaa uuwanawa. omunambili. Omuntu ena omwenyo omutalala onga omeya ga zi mokila. ndji hatu talelekitha omeya. Iyaa omuntu ngaa eshi oku kaliwa naye nande owuli naye omwenyo owu wete kutya awoo mpano itandi zipo nuuwinayi aluhe mutu ngele onde ya puye. ayee aluhe ohandi zipo ngaa nomwenyo omwaanawwa ngele nda popi uudhigu wandje nenge ngele ndeetapo ngaa nando ehokololo lyontumba. ndele oku wete lya fa lya pilama. ohati ngaa awoo. mpono wa puka. dhono ihadhi endiwa kaantu. tuye nondjila ndjino opo tu ka kale tuli nawa kombanda yevi. Ashike e- unene unene ngame ote dhenge omuthindo shampa ena etilo kalunga oye gotango. oye tango osho tango oshinima handi tala momuntu sho